هو والله أنا حالياً مش متوفر عندي شغل في المكان الي أنا شغاله فيه بس أول ميبقي متوفر عندي او أسمع أن في حد بره محتاج شغل حتي لو في شركه تاني في مكان مناسب ليك أنا الي هتواصل معاك أنا تلقائي ...و متقلقيش والله هو مل واحد بيسعي و بياخد رزقه و طالما إحنا قاعدين أنا هشوفلك فرصه مناسبه